Mpakanen ta yaai memang ung tanu ange tu ung peketet nawak ta nu makanan yaai sakita deimo kuman ung kekanen ung mutep wi tunawak ta me saki mo kita jadi ung pakanen ta tii peileken ta nepa un toro kanen ta wo nepa dei toro kanen ta terlebe sakita tua mo musti mo kita dumaga mekeleos u gula tii kurangen tamo tu nu gula tii mo moali lewo tu wia na wakta taan sa koman kita deimo capa gula wia na wakta yaai de meimo kita terlebe kita tua mo jadi peileken ta untoro kanen ta nitu um peketet nawak ta ngkita juga tua mo kita nenaan ung kekanen dedeina nu dedeina tii ne ngeketet wi tuna wakta jadi kita ketet Toro ma ian kita toro no moali sandaran ne rinte ta nu kita lansia mo toro man ta ma jaga mokan se puyun ta meila kokan cera wia mbale nuse puyun ta tii memang pei leken ta man cera ma leong man harus cera pengele ngeleken ta nitu mo kita toro manfaat lako wia se puyun ta maan kita lansia mo yaai toro kampe kedodan lako ne rinte ta